Alohan'ny hanambadiana ny olona iray dia zava-dehibe ny mamantatra ny fototra nihaviany, dia ny fomba amam-panaony, ny toetrany, ny asany, dia izay angambany